Shumë njerëz në vendin tim ndjekin me interes basketbollin dhe volejbollin, sidomos gjatë turneve kombëtare. Edhe sportet motorike, si Formula një dhe MotoGP, kanë një ndjekje të pasionuar, me tifozë që ndjekin me kujdes garat e çdo sezoni.